Kahani ittefaq se mulakat aur pyar ki shuruaat yah kahani hai radha aur vivek ki jo ek chhote se gaon mein rahte the donon ki jindagi alag alag raston per chalti thi. Par ek itefaq ne unki takdeer badal dayi itefaq se mulakat radha ek shant aur samajhdar kanya thi jo kitaban mein khoyi rahti thi. Vaha ek chhoti se pustakalay mein kam karti jahan vah dinbhar kitaban ke bich bitaavat thi. Ek din Vivek naam ka yuvak usi pustkalya ma ayo aur ek vahmurkhi aur khushmijaj vyakti tha jise kitabon se jyada duniya ki sair karna pasand ho. Uska jivan paison kamane aur samajik jimmedaariya nibhaane mein vyatit tha par andar se kuchh khali mahsus karta tha.